Dɗiye woni janngaaɗe ɗe paamuɗa to anndal ma? Nden bo ɗume waddantama fukkaaki/walinde ɓernde? Kala ɗe ƴamɗe mi ƴamata tagaaɗo mi faama kanko kam mommoye.